Nah makanan tradisional yang paleng ku galak itu joda joda itu ngape ku galak karne carek masak e unik menurutku ngape karne joda e tu bahan baku utama e tu dari nio nio kan dem pertamok carek buat joda e tu nio nio tu kan nio la tue dikupas sabut e dem dikupas sabut e dikupas sayak e sayak e dem dikupas sayake baru diparut kan diparot dem diparot diambek dulu ampas santan e kan diambek santan e dem tu digoreng tu itu tu e sabot dageng dari nio tu kan di goreng di sangrai la sangrai dem tu di totok pakai e totokan dem di totok dimasokke dalam kuali besok kan dem dimasok dalam kuali besok di jeham biasoe dem di jeham ditambah santan tadi kak dem ditambah santan ditambah gule abang gule abang dem ditambah gule abang tu masak e tu ham sampai lapan jam dari ye encer dem encer sampai kental nian dem kental kan Dem tu biaso e tu esti masak e tu perkirean tu satu sampai nam jam nam jam kan die tu nak digoyang teros jangan sampai di diamke kan karno men di diamke ngehas gek kalau la dem sampe nam jam kan la agak kental dem tu di angkat dari koli tu dem di angkat di masokke cetakkan dem dimasokke cetakkan kan biasoe tu tunggu e satu sampai tige ahai kedepan dimasokke kulkas dak dimasokke kulkas pulek dak pe dem dimasokke kulkas baru jadi joda tu kan baru dijadi baru di tetak tetak kan biaso di anto dihidangkan di e pas lebaran kan pas e hari hari penteng lah